Nɟaga dubu, maanna habi in tu bar, iŋg maanna iŋg. Tubirii, ti ʃu got deboo, hoho, oho haɟizi in al laŋg ga dene haaɟin aalen miʃil kaade tabo. Ʃuut ti iɲii, hari ge neene, woo maane, woo arnətə ndoho, wala lel ti iŋg nɟiri, neen iyol ha detabo. Iŋg hal lan ndə tə iŋg nɟri maanna hag got te elbenn. Be eef allah, wala ga maanna got. Kud dugud oho ga nɟelinɟim, muɟurum ge, de tərup toro dege, de up dege. Tigini dabətə ndooron digin, munaaniy naan. Haarun neen, mataka ooɲon. Rii got detabu ti, iŋg nɟol toho. En al laŋga ti iɲi, woo, maan kətə oso fuut ko ti iiɲi fuut ti iɲ leelee. Wal la da- aagə tə ndoho, wo got dal daana yaako iyooɲiŋg koolo. ɟaa kuyu ɲaŋg koolo, hoo təhə, te yatu naan tu ooro miʃakil marawaayit. Landeya, ohiyo, kum degi ba iiyenen. Iŋg koowiŋg ko əta ɟaayiz gə daatə, iŋg ko bərəb to osii, wala maŋg tu osi, wala lel ta ɓayi. Walaa, talmana tun ɓay, wala ardan ndob bar robi ŋgal burhan dəla. Ɗaŋg tə ndamo poyiti, naane yaako, uturu marawaayit. Wo naŋg, laan bud bo, nɟini gi muɟiriŋg weded toro de ge, deb koso dege, dege hadaa, hadad kiɲ ndege. Naana kuh, yaakə mbiri ŋgale, naŋg goda dan na kə musa yaaki tii muɟurum woŋg rək tu, tu toron, deen tugutilin. Hu ay baa wo rəkədət tiilini, kod na nə koonɟo, huŋg han got de taba deen kəri ŋgaa laŋgal. Wo naŋg batan iin de, yin got, te tabo yolha. Yolo rab banii ti iiyi nen, yaako, naŋg batan, toŋg riijida. Taan rəm nen, eya, maana haɲ biɲ wala got dana buk biirii ŋgale wala kudna buk birin ŋgale. Biri got de tabo, oho got bat oho harki daa, oho got boho miʃaakil gida. Naana dege birini, woko ɓiri, iʃ ka keytan, riwo got bo. Ilee, maan inɟiri, wo soso ge. Foot inɟeri, oso zobi loli in nɟri, tun aw sibe tarʃi gaŋg siget tarʃi in sibe, tarbeɲ nɟeya. Naŋg nii, naŋg de adu ben naan, coko, kayen denee, naŋg tuɓa tiɲere ɲa. Wola kayin dini, wurnom hadat kiɲa. Galiɲ ɟo omoɲa, naŋg tu oneɲa. Daandal, yamata konan, de ɟama na haɲ bən goto len. In mɔk kuta ŋgaalirə goto len, in banan, hali koodi ko meɲet, wala got deb wab gana ne, wola got de tabuu. Yola alaŋg nə ti i ŋga halande. Taa dot men, matak bene dee ɟama naha ko woŋg gut danaakəri təri ŋgalebe nɟamane naa haɲe daa.